आरती पनीर स्वाद और रचना। यह ताजी मुलायम और नामी से भरो होत होय। इसका स्वाद हल्का और मलाईदार होते हैं। उपयोग से सलाद सैंडविच पनीर टिक्का और अन्य पकवानों में प्रयोग करो जातो। यह भारतीय व्यंजनो में विजयी रूप से प्रयोग होते हैं। जैसा पनीर बटर मसाला, स्वाद और रचना यह पनीर की एक बेहतरीन श्रेणी है। जैसे चेडर, मॉन्जरेला, गॉर्गन्जोला और ब्लू चीज़। प्रतीक का स्वाद बनाता है और आयु अलग होती है। कुछ चीज तीखा <noise> नमकीन और हर जगह के कुछ मुलायम और क्रीमी होते हैं। उपयोग चीज का उपयोग पिज़्ज़ा पास्ता सैंडविच और ग्रेल्ड व्यंजनों में करो जाता है। मॉन्जरेला पनीर स्वाद और रचना या मुलायम और मूलाधार होते होय। इसकी बनावट चिंगम जैसी होते होय।